Haɗa haɗa nghwa ya, kə i shan na mabəlang o ma i ki həl məla wua, ndə ma i ki həl məla wua. Ngə ndər ɓəla wu nda aa a shili tsaɗə nda. Ngə ndə gyo wua ndə tlaɗə mangwara, nda ndə səya nda ndər ɓəla wu nda a shil həya nda. Ngə ndə təra na hwi, ngə shana ki ki gwaɗa nyo o ki, ngə mabəlangha a mabəlangha a tar lagu nda nju nəuwa, ngə nji səya nyi. Nda nji shili nda nji shi həya nda. Nji na zaa shana, sə nghə təga mangwara nga? Ngə shana na naja a ji go mbəta wa, ndə da la a mangwara dza ja wa, ngama a ju səm mangwara wa. Ndə shan nja yawa mabəlang, abəra gwaɗə ja gu mbəta ya? Ndə mabəlang a ji gu mbəta wa. Shan da gu mbəta wa. Naya nga ma i gu mbəta. Ja ngan ja kər ɓang naja nda nji tsaɗə nyi nə nda Ngə ngə nji səya yi zhang ɗanyi, ngə nji dləuya mangwara nda, ngə ji ki dəgəɗə yi. Ngə ji dzəgwa nda sha shili tsəu wai ju gwa a mabəlang nə nyi shana nə yi mangwara nda. Ngə shana na a ju nə nyi wa. Mya kaɗə yi dza gwa a nə nya? Ngə ji na nya shan ama naya nga a a vala nghə fa yi na da gə ma i wa, ya ndə gə tsəu da go ɗa ɗa mangwara wa? Ngə ja na a da yo nə nghə wa. Naya na nghə ga ga ga pə səna da ənda wa ya. So agu wuya wa, ngə vanyi pəkətəpəkətə da kuma tsəu, ma nji na kuchiɗəkuchiɗə bang ka u: njirawawa a o na oada həba. Chachaa kiɗa wur hya: njo na chanjalami. Vi vi shili kəra nyavi: nju nga hihi. Kyalalai biya kəra wua: njo na kəm. Chahu i dəzəu nəu lya wua:njo na chanjalami